Vaha amine mpiray vody rindry amao, nao aho reke tanora antitsy zao raho aho, ereo va ho sanana mitondra zaho handavona manao rehake tsy fantampantako adaladala ao, hita ereo zao raha fa bôgôsy, ndaty zaho antitsy le mety amereo avao